Ia, izy alôha ny fivolagnana ndraiky eritreritry hitako hoe misy fifandraisagny, <hesitation> zany hoe misy raha eritreretiko raiky igny zany de igny ndraindraiky tonga de a- tafivolagnan'ny vavako fô i zany ilaigna ndraiky mandiniky hoe <hesitation> zao zany raha tokony aboakan'ny vava zao raha tokony volagnina fô tsy zay raha jiaby agnaty eritreritrin-tegna igny de volagnina aby.